Jíli húri ateengni, basgo ngi hi ma antéyi ansiim faŋi filli ma. A bartir, a faŋi fembe ftída anhúrti yaa go, ho gí hal hiinda ma, ho ngi ɓéŧ mo. Ho ngi nnúm mo hala ma inwomte ngi hala ma insiig wéde. Hara ma fana jalu uwodloŋ, yíŧoo yíti wo raam be, ugí ngi hi flee flee, a frasoo frasa ugí ngi hí. Unñaa ma wii woma, unãa ma wédin siigna, unnúm ma ghala gfana, anbiiŧana ansiimi bfaŋi fiindi ma, a bbartirdo faaŋi fembe, haji ma anhúrti yaa ho ga ateengi hiinda ma, hamma bàa ma fana hamma binɓéeŧna fana njali ma bindaŋ nyo ma saantini. Innñín a giraŋta, wa awoduloŋ unan gí ngi branta a njiŋne. Unan gí ngi branta hed ma unriŋe, hinoosi ngeena yore. Aferaa ttin gaŧu ngi hú, wili uwooye aa tti gaŧi ngi hú. Ahúla awooyi ttin gaŧi ngi hú, njali ma unɓéŧ bà bembe hamma bàa ma fana nɓéŧna, dong habe mali gíw wala.